Mënd të hash ca klëmshë me viskote, mënd zjesh dy ve, mënd bush di pancake, mënd hash ca frutta me u yogurt, janë shumë shurbiset veloci çë mënd hahen.